जसा बायरे रेबा काने चालर्या। वा होटल में कमरों बुक करनी पड़े। ऑनलाइन बुक करनी पड़े। अपण हे ऑनलाइन करता नी आवे। आवे तो मोबाइल में ऐप डाउन लोड करनी पड़े। फेर उसे बुक करनी पड़े। फेर कमरा नंबर आगा। अबे सब काम मोबाइल से होवे। कई भी सामान लेवा सब मोबाइल से घर पे ही आजा।